عشان تسوي حساب بريد إلكتروني، أول شي روح لموجع مزود البريد مثل جيميل أو ياهو، بعدين إختار إنشاء حساب واملأ لبيانات المطلوبة مثل اسمك، وبريد الكترون اللي تبيه، كلمة السر، تأكد من أنه كلمة السر جوية بعدين تابع التعليمات.